انا مرة نفسي اقابل العالم نيوتن لانه اكيد حاستفيد من خبراته، ونفسي اعرف ايش كان يسوي عشان يخترع كل دي الاشياء، ويفكر بطريقة جديدة غير عن كل الناس، ويقدر يطلع، ويكون عنده قوة ملاحظة <hesitation> تساعده انه يوصل لكل دا الاشياء اللي اكتشفها واخترعها.